Jeeⁿ jndye nnom niom na nnda̱a̱ nntseina̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwaa na tandoꞌ naquiiꞌ ndyuaa sndaaꞌ sa̱a̱ tiñecatseina̱ⁿya ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ chawaa ndyuaa sndaaꞌ mayati ntyjiya na nntsjo̱ya chjoowiꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿncue ñomndaa ñjaañe naquiiꞌ ndaatyuaa suljaaꞌ ꞌnaⁿ na tquioñenquiiꞌ ndoꞌ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ ꞌñeeⁿ cwiluiindyô̱ oo chiuu na maaⁿꞌâ ndoꞌ yuu jnaaⁿyo̱o̱yâ jo liaa na cwicwa̱a̱ꞌâ najndyeencwe nanom cwicweeꞌna cwii cantyo ndo cwii cotom na cwilꞌuuyâ liaa casei chaꞌtso na we liaameiiⁿñe ñenquiiꞌcheⁿ colo canchiiꞌ joonaꞌ tjaꞌnaⁿ cwiicheⁿ colo na ñꞌeⁿ ñequiondye joonaꞌ joꞌ nmeiⁿꞌ liaa casei liaa na macwee tsꞌaⁿ nquisꞌa quia na wjaⁿ jnda̱a̱ jeꞌ mati mawilꞌueeꞌñe cwii tjaⁿxqueⁿ aa na tjaⁿxqueⁿ tsuee aa na tjaⁿxqueⁿ na tuiinaꞌ ñequio cwiicheⁿ nnom ꞌnaⁿ na matseicunaꞌ xqueeⁿ cantyja na jmeiⁿꞌ mantꞌiaaꞌ ñequioomꞌ yuu na machꞌeⁿ tsꞌiaaⁿ ndoꞌ yolcu jeꞌ joona liaa na cwicweeꞌna cwilajndyuuyâ joonaꞌ che ñequio chuee we nnom liaameiiⁿñe na chaꞌtso xjeⁿ. Na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ naquiiꞌ tsjoomyâ yolcuncue cweeꞌna che ñequio chuee liaa na cwicweeꞌna quia na mꞌaⁿna na wawꞌaa joꞌ cwicweeꞌna che ñequio cwii chuee ncaje cwilꞌuuyâ ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na ljoꞌ ee cantyja na tsjoomyâ oo ndyuaa na mꞌaaⁿyâ jeeⁿ jmeiⁿꞌ joonaꞌ xonda̱a̱ na nlcwee tsꞌaⁿ liaa na ta joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na joona jeꞌ luaaꞌwaa na cwilatjomna liaameiiⁿ na cwicweeꞌna oo quiawaa mati na wawꞌaa yuscu mꞌaⁿ na tomti cweⁿ che meiiⁿ ticaⁿnaꞌ xueeⁿ ee na majoꞌti na jom joꞌ jmeiⁿꞌ ntyjeⁿ nntsꞌaanaꞌ xeⁿ na nlcweⁿ chuee chaꞌtso xjeⁿ sa̱a̱ quia na nlueeⁿeⁿ jeꞌ naquiiꞌ wꞌaa na wjaⁿ cwii lꞌaa aa na meiiⁿ cweꞌ xjndyaaꞌ nataa majndeiijndeiicheⁿ xeⁿ na wjaⁿ naquiiꞌ xcwe naquiiꞌ tsjoom quialjoꞌ jom jndeiꞌnaꞌ na macaⁿnaꞌ na nlcweⁿ xueeⁿ chaꞌ na luaaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na canda̱a̱ꞌ liaⁿꞌaⁿ na cweⁿ ndoꞌ mati jeꞌ niom ntꞌomcheⁿ nchuee na mayati na cwilꞌa nquiee yolcu tsjoomyâ ñjaaⁿ joona cwilꞌana nchueena na jndye ljeii chonaꞌ maxjeⁿ xueeꞌ chueewaañe cwilacajndyuuyâ juunaꞌ chuee ljeii joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee na jeeⁿ jndye ljeii chuunaꞌ. Chaꞌtso ljeii na chuuꞌ nchueemeiiⁿ ñenquiiꞌcheⁿ ljeii na cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ ndyuaa na mꞌaaⁿyâ chaꞌ na ljaaꞌ na cwiweeꞌ joo jnda̱a̱ quiawaa nntꞌiaa liaa yolcu na ñoom cwii tsꞌo̱o̱ti quiluena joona na jndyeti nquiuna chiuu jndyuu cwii cwii ljeii na chuuꞌ nchueena sa̱a̱ ljoꞌ na neiⁿncooꞌ jeꞌ joꞌ quia na cwii yuscu macweⁿ cwii chuee na tuiinaꞌ ñequio jnom cwii chuee ljeii cwilꞌuuyâ luaꞌ cwii chuee na majeꞌndyo̱ na jeeⁿ jnda juunaꞌ nchii meiⁿnquia tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ na nlcwee cwii chuee na neiⁿncooꞌ na tuii na jndye ljeii ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee jndanaꞌ jeꞌ manda̱a̱ nlatiuuya quialjoꞌ aa cweꞌ ñꞌeeⁿꞌ yolcu na cwicweeꞌna liaameiⁿꞌ maxjeⁿ ya nlꞌuuya na luaaꞌ ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee na jâ joꞌ jndyendyo̱ jeeⁿ wantꞌiaa chiuuwaa na mꞌaaⁿyâ mayuuꞌ na neiⁿncooꞌ liaameiⁿꞌñe ndoꞌ nnda̱a̱ na nlcwee tsꞌaⁿ juunaꞌ sa̱a̱ mati jeeⁿ jndanaꞌ ndoꞌ ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na jndanaꞌ jeꞌ ee na niom liaameiⁿꞌ na jeeⁿ jndye xuee na nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ na nntsꞌaⁿ joonaꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na machꞌeenaꞌ na jndanaꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na cwilꞌa joonaꞌ cwiqueⁿna cwanti na cwilaꞌno̱ⁿꞌna na macaⁿnaꞌ na nntantjomna na nlꞌana cwii chuee ee quiawaa wjaacaanaꞌ cwii ꞌom cwii ñeeⁿ hasta cwii. Chucheⁿ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ cwii chuee na ljeii ljeii xjeⁿ na matsjo̱ya cwii ꞌom oo cwii ñeeⁿ joꞌ ndiꞌ chiꞌ na tseixmaⁿ cwii chu sa̱a̱ quiawaa jeꞌ ee na joo yolcu na wawꞌaa jndye tsꞌiaaⁿ niom na macaⁿnaꞌ na nlꞌana nchii macanda̱ tomti na nntuaana jnom chaꞌ na cjee jeꞌ na nnda̱a̱ꞌ chueewaꞌñe joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na quia na nnda̱a̱na juunaꞌ cwiluena cwii tsjo̱ñjeeⁿ na ndye chaꞌ na mayuuꞌ na cateijndeiinaꞌ joona ndoꞌ maluaaꞌ liaa nanom liaa na tsjo̱jndya̱a̱ya liaa casei quiawaa cweꞌ tomti cwiluiinaꞌ ñequio liaa na nnda̱a̱ nntseijnda tsꞌaⁿ tienda sa̱a̱ jndyendiiꞌ quiawaa quia na cwii yuscu neiⁿncooꞌ ntyjeⁿ na saaⁿꞌaⁿ nlcuee liaa na ya quiajoꞌ jom nntsꞌaⁿ liaaꞌ tyosaaⁿꞌaⁿ na cwilꞌuuyâ liaa calquiꞌ ee na xꞌee cantyoom ndoꞌ lꞌo̱ cotoomꞌm nncjantyjo cwii tsquiꞌ na jeeⁿ neiⁿncooꞌnaꞌ na tuiinaꞌ ñequio jndye nnom colo mati quilꞌana quiawaa ndoꞌ joo tsquiꞌñeeⁿñe cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na juu liaaꞌñeeⁿ tseixmaⁿnaꞌ liaancue na cwicweeꞌ nnꞌaⁿncue ñomndaa luaꞌ ꞌnaⁿ na nnda̱a̱ nntsjo̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ chjoowiꞌ chiuuwaa na tandoꞌ nnꞌaⁿ tsjoomyâ ñjaaⁿñe.